حالانٛکہِ مازَس پٮ۪ٹھ مبنی کھیٚن یِتھ کٔنۍ زَن کباب چھِ بیروٗنی مُلکَن منٛز ترک کھٮ۪نَن منٛز عام، ترکیَس منٛز چھُ کھٮ۪ن زیادٕ تر توٚمُل، سبزی تہٕ روٹیَس أنٛدۍ پٔکھۍ مرکز۔